اعتقد ان الحكومه لازم تعطى الاولويه للنمو الاقتصادى لان النمو الاقتصادى هو اساس تقدم الشعوب و دايما البلد اللى عندها نمو اقتصادى عالى جدا بتكون مكانتها كبيره جدا بين البلاد الاخرى و بتقدر تحقق كل اللى هى نفسها فيه و تعمل اى حاجه نفسها فيه فا النمو الاقتصادى مهم جدا فى حياتنا و فى حياة اى بلد عموما اتمنى يهتمو بيه